विश्वमे तमान ब्रान्डकी कार होतहएँ । बिनकी ब्रान्ड अनुसार फरक फरक विशेषताकी कार होतहएँ । विश्वकी प्रमुख कारकी ब्रान्डकी नावँ जैसि: टोयटा, फोर्ड, मर्सिडीज-बेन्ज, बि.एम.डब्ल्यू, होन्डा, हुन्डइ, निसान, चेवी, वोक्सवैगन, औडी, रेनो, क्याडिलाक, लक्सस, जेगुआर, पोर्शे, फरारी, लम्बोर्गिनी, बुगाटी, मासेराती, टेसला, रोल्स-रोयस, बेंटली, मित्सुबिशी, किआ, सुजुकी, प्यूजो, अल्फा रोमियो, फियट, शेवरलेट, सिट्रोएन, फोमुला-१ आदि हएँ ।